المشاركة في التصويت بالانتخابات مهمة جدا جدا. لان التصويت هو وسيلة للتأثير في القرارات اللي تأثر على حياتنا ومستجبلنا. لما نختار المرشحين المناسبين نكون جزء من العملية الديموقراطية. ونسهم في تحسين الخدمات والظروف المجتمع أما اذا ما شاركنا ممكن نترك القرار لناس ما يعكسون اهتماماتنا او اولوياتنا